Screwdriver hii, screw emo, perek ang si ang a a hian, a lua nei a kan azuk tunan kol emo, <hesitation> gong kar, tukver emo, ba nga tepo. <hesitation> Di lua nan manthei ania, jan, screw screw hii, lua nei anita, tumi screwdriver, mor juan tatra kanzuk, ta a nga tutu, kutin, a fong a wanin. Kan kan her, kan her, ngetun emo, kon nan tepo, a poi tsua nan tepo manthei ane, jan, screw screw hii, clockwise kan ti, <hesitation> ding la ma hian. Kan ti in, azuk nga dona, jan, anticlockwise kan ti ang ti, kay la ma kan ti, jan, aran in, potsoak dun ta ne, jan, tumi screw tu. <hesitation> Force kan pe, a kan force pek a kan, kan hon na le, kan laksoa na ka, a force tsa nga fong a tsa nga kan von na, kan kuta kan man. Naber ka, a ni, jan, tsa dewa kan wanget tu, jan, <hesitation> ngete win natakin kanzuk, ta lu turane.